मेज आमारा ऐसा साघन अ जेतु पान्दे आम पढ़ें सकु लिख सकु बोठे सकु आपडो समान सकु राखे तेतूक आमे हर तरिके से युज सकु करें ऊंचाई को समान सक दअरे उन्दो सक गाड़ें मेजो पान्दे आम खाणक सक खाएं हर चीज मुझ आअ मेज कामे।